Ulayo li liza ke oloya oghome otieme wo oya lo ghuenio, oya lore aigbebu wele oya lokha mugher moi okha miemo ababa bu kpo okere boibe bu oye ole mona aila eno'oyo oya lokha guimo mie lege ke wagba mie ole moma ababo dekpo ukha soci odato lokica orovue la itse ukha mio mu yero laghuo loze kira oiyi yew agbe okici ovue la itse ola yala aigbo ghue ene na mie me orne mona iraghuere khaci eme ora vuo olemo ooghine itse itse olemon. So ilikaya lkha <hesitation> aya lina yo aighomie ai itse me wo khaci eme aiya lekici aigbe ba aya oya likie yo ilike oloya la vo emoru oya lorumo, so oyo leai aigbe mo oya lokha mie mo ora fiouse delegbe oya lokha moi okha mie on omo orela oya lomati kpara oya' obo oyo lege kira oloyana okha mie olo khoza mati kpa obo khaci kici one naira okha kha oya itse yame mie re kpa 'obo ohighe kira loghe kira okhamie emona itse ora kere woe yalo kho khari la oya loki ra like uwele lire rele

Ugha mati ye aimu kere lebie lukere lo ozeva oghena guo ma kho lagbona okho. a na ghue ye ora ro kiri oso mie aimo but ola gbo lima yo rela okha luti ghi egbia lurero yel but ukha yo wa wa for buy owu uyeri itse oghena ma laga ayaso likere oliyer isa ke gho ra yowo ola yama ulala yelo olu wele ogwome abo oghena yo lai yere aimo kere ro odato oloya okici opati change so ayali ro ghua egoma oya lofi leti lomio efe, oya loghu emomie, okha miomo, iremase so aimie aighe kho aduvakoka umie kha gbore egbe khaci oya loso oyo ola ghara aichiva kaka umio yare go oywo egboregbe khaci oya loyo laduava otime wo ogho mie khaci kheme oriuwele oghena abo ' oghena guimio oyo loghelo loya ogbo lalonie eyara oyo loghelo oya ughemio loge rati kpa yolobo moi era omati rugbe loya